Yaa ta xaa takaa chiñai xa'a color kuiji ta i'in tita takuu ini xiaa i'i yosoo loo chi ika ni xiyo urru sanai ra xia yo nuu sana xiaai tukukaniri, xio nu sana koo xia tukui chi looai ya yuviiri kaniri yuu ra, mi yosoo looka nuni ntaa kuixi mi yosoka, ta ika kutuvai sukuai palomava ai- nchi sukuai paloma xiai sintachi mi nuju xioyokava, chi i yosoloka nunintaa kuixi ra ika xiyotai sikiai yoo nu sana tuvi nuui xikai nuju yosoloka chi chiñantaa yio itiaa ra kuiji nuni, ta ikaa yo nu sana xinii tuiv mi paloma looka xiai sintachiairi yoo xika tu tachi mi ikara yoi sintachivairi ra mi yoso loo kaara nuni ntaa kuiji mi yoso looka, ta ika tukua nki- ya n ta xaa ntakai xia color kuiji i- i'i ituu looi ya ni xiyoora, nuni ntaa kuiji nixio ituu, kuiji nixio isa taa miyaka ra i'in semanana kachiñui xiaa mi ituuka ika- kani kuuviva, tajai vonuva taa nuni kuiji nixiyo ituu kuxio mi nujunika kain chi nakochi ka'ana mi nujunika ta nii kixii tachi xi'i safi, ta mi kuiya saara kixaa safira kixaa tachii. Taa ntii ika kooni kaai saa chi kuxio ka'ai, ta sii xiaa safira iinaa ii ntivira ra kuaa yaa ituura nikoyoa nuju ñuú, ta ika tixiaa mi ya isa chi taxa koyoa nuju ñuú raika tiayuva kanika tikui sataara tiaayua ntii xia, ta tukuu chiña ini xiaa mi ya ika chi ya va'anta xintikaa itu, ta ntii ika tu kuaaya itui xii tachira, ikaa xiiyu nujuni yakakua tukuu kuakua ini xaa mi ituu looka, chi vaa ntaa xintikaa itui, a ta ika tukua kixi xiini taxa takaa chiñai xiaa color kuiji i'in kotoo looi kua taxina ta'ai ntai koto kuiji loo ya sikina futbol selección mexi méxico yaka kuaa taxina ntaai ra su koaa kutootukui kaa chi nuu tasuu loo tujua, nosoo numero sataa inuu kifii sataa ra yaka kua kutoo kuakai mi koto looka chi isaa yaka kuu mii- na ya nuunu taxina ntaai timia koto ya futbol.